जैसे मुझे आलू गरम करने हैं। तो उसमें पानी ज़्यादा छोड़ो बस। और फिर उसे दो से तीन बार उबालो तब जाके आलू गरम हो जाएंगे।